मछलियों ग नौ जू मेता पता छीन रोहू, कतला, सारडीन, टूना, साल्मन्न, हिल्सा, बाँगड़ा, पिकरल, बास, एंग्लर, बटरफ़िश, कार्प, नटफ़िश।